كنت خاطري نتكلم بالياباني معجبة بالثقافة اليابانية <hesitation> ما بين المانجا والأنيمي، حتى عاداتهم وتقاليدهم زادت حبنا لليابان إن إحنا نمشوا نزوروها <hesitation> بلاد كتير متطورة و ونحس ال بعلمها كتير حلو، مع فنانينها ولغتهم الحلوة اليابان جميلة الصراحة.